﻿Ekibuuzo eki kririkubuuza ngu abaana ba hati biine amashemererwa mingi neinga abaana bemyaaka makumi ataano enyimaho nibo babiire biine amashemererwa mingi? Hanteekateeka eyangye, nyowe ndareeba abaana ba kare emyaaka makumi ataano enyimaho haribo babiire biine amashemererwa mingi habwokuba abaana bobwe bwiire bakaba biine ebyeetaago nebiteekateeko bikye munonga wabagyeraa gyeraniisamu naba hati, abaana bobwe bwiire bakaba bareetaaga ebintu bikye kugira ngu bashemererwe. Muri ebyo bakaba bareetenga nkebyokurya, ebijwaaro bitari bingi, ebijwaaro bikye barashemererwa nokushanga bari nabanyabuzaare nokukora emirimo kwonka aba hati baine ebyeetaago munonga biine baretaaga amasimu, ebijwaaro biboniire, mbwenu aba kare bakaba bashemeriirwe kusinga aba hati.